Le kolera bleu marine ndraiky kolera hoe mihaja, koleran'ny hoe mpanjaka le tegna mihaja, avy akeo koa matetika ôhatra ôlo ôlo somary gedageda regny igny kôa magnano lamba kolera bleu marine somary lasa hita helihely, mampahatsara zany le kolera bleu bleu marine.